अगर मय घर में हौ और मौके। खाना खाना ताँहि मिर ठिन, पाँच मिनट हए कहेसे मय हल्दी और जल्दी का खानु बन सकत हए। वो चीज़ मे मय खास करके ध्यान दए सकत हौ। जैसि की कोई भी भुजिया बना सकता हौँ। चनाकी भुजिया या और चिजकी भुजिया बना सकत हौ और मिरठिन आलूउसनके नुन कुटके यानी कि नुन छौकके खाए सकत हौ । अव ऐसिकरके मोके मतलब यानी की अंड भौ अनि और आलू भाव जे चिज मय हल्दि हल्दि काट के खाए सकत हौ । गाजर भौ उनके मय सलाद बना के खाए सकत हौ मुरी भौ मुरि के मय काट के खाए सकत हौ ज संग गय मिर घरमे का चिज उपलब्ध हए, वो हल्दी और जल्दी मिर ठिन हए बो चिजके मय के बनाएके और पाँच मिनेट के भितर मय खाई के अपन ठाउमे काम मय जए सकत हौँ ।